<hesitation> Raha andeha hagnano vakansy a da nefa misy voninkazoko <hesitation> mba tiàko hotondrahane olo akaiky anay da izao e zakaiko ame olo akaiky anay hoe zafady rô mba afaka ampianareo ah gn'ame magnondraky an'ity voninkazoko ty fa handeha sela rô iaho ty de mba raha miveriny lahatagny a da hitondrako voandala avao rô nareo zafady.